كنت هختار اكون فنان لان الفن بشوف فيه توصيل للرسالة وتعبير عن الافكار اكتر من الرياضة يعني الرياضة بتعتمد على الموهبة وعلى الجهد بس مش هقدر اوصل افكاري بال بالرياضة يعني انما بالفن تقدر الناس كلها تشوف انا عايز اقول اي ويقدرو يسمعوني او يشوفوني من خلال اعمالي اللي انا هعملها